חוד ח׳בז שקּו פנס، דהנו בשוִיָה מַיוֹנֶז אוּ ח׳רְדַל، זיד פיה שרִיחָה דיאל לג׳בּן, טמאטֶם ח׳ס שוִיָה דיאל טוּן، אוּ לבּיד למסלוּק، צְדו וְקַטְעו פנס، תְקְדֶר תְזִיד זיתוּן ולָא שוִי نكون עלא חסאבּ דוק، ראה זווין וְכְפִיף חְ׳צוּסַן פלאע׳פְלה، אוּ לְעְ׳דָא לכְפִיף.